आप दोनों झन काफी मजा कर था ऐसा जाने बर हमन ला दोनों से मिलना पढ़ी और जानना पढ़ी कि का कारण है। ओमन एक साथ रहते खाते पी थे और बहुत मजा कर थे क्या बात है मोला भी बता दा। और का कारण है कि साथ साथ घूमते मौज मस्ती कर थे और मजा कर थे।